Zɔduma de, mam ka tari zɔduma zo'e bala yele yele wuu sɛba n lɛm ma. Mam tari la zɔ ayinti ma'a. Zɔ ayina ma'a n boi ma vom puan. N tari zɔ sa me gee eŋa ka lɛm ma boi la zi'an sa. So n kɔ'ɔm yeti n tari la zɔduma bayi. Ba yuuma de, la san dɛna ba yuuma ba yuuma wan dɛna la mam yuuma n de se'em la nuu amaa mam gani ayima la. A wan ba'asum dɛna la yuumpisiyi la ayopɔi la yuumpitã bɔba mm.